De neutte vive i rattipennughi, i dughi, creddo anche i gatti, fòscia e grigue, e no sò, fan quello che fan sempre e bestie, çercâ de mangiâ quarcösa, de cacciâ, de sopravive, stan lì, vivan.